Ummaq tsäikruusi alustaldriguq, <hesitation> nuuq lätvägiq sis näütüses kas tsäikruusi alla vai või säält päält koogitükkü süvväq. Sis ummaq hariliguq taldriguq, sinnäq või egäsugunõ kraam pääle minnäq, midä vähegi süüt. Sis ummaq suurõq taldriguq vai praaditaldriguq, sinnäq lätt terveq ruug pääle. Ja ka supitaldriguq, kost sis <hesitation> suppi süvväq.